Ñ'asany ñy <shushes> casse-noix. aminy ñy fandisàna kapikim-bazaha: -ñy casse-noix natao hanindria hanorotoroa. <shushes> hanasà raha. handisana ñy kapikim-bazaha. hañomea ñy raha tean-teña hatao. zay ñy asany casse-noix.